Pomme de terre igny môkany atao lasary izy tegna itako tsara e, alegny zegny izy tsy voasana tsy voasana sasana madio tsara igny atao anaty vilany asiagna rano de ampandia- andrahogny zegny karaha ampandevezigny izy de karaha itan'tegna ho masaka igny izy alagna agnatin'ny rano ambela mangatsiaka de ivoasana, izy ivoasan'tegna igny, voasana alagna hôdiny io, kôfa afaka hôdiny izy titehina atao en dé ozinjare atao carré carré madiniky regny de avake magnano vinaigrety afangaro amignanjy amizay itako tsara.